<hesitation> Raha ohatra hoe filaharan'le <noise> <hesitation> le volana roy amby folo aminay akagny zany a, <hesitation> voalohany alongany a janvier de avy akeo a février de marsa de avril de may de fahaenina juin de avy akeo a juillet de aout de septambra de avy akeo a oktobra de novambra de le faharoy amby folo ma zany desambra.